Marobe zany ny firenena haiko fa sarotsy be zany tonga de hanao azy tsirairaiky ohatsy zao de fa alantsika ohatsy ny français ty a, ny Marôka, comorien, Brezily, Espagnoly, Kanada, Alemaigny, <hesitation> Suèdy, <hesitation> américain États-Unis zay ataontsika hoe Etazonia, <hesitation> Chine a, <noise> Korea a. <noise> Marobe zany e fa sarotsy be moa zany tonga de hanonona anazy fa mbo ao koa zany gny Afrique du Sud mamaritsy an'i f- Madagasikarantsika toy. <noise> Zay avao zany ro azoko ambara amintsika fa maro, laha ho tanisantsika eto ho doma avao gny hariva sady ho tampitsy avao gn'andro fa tsy ho voatanisantsika zay. <noise>